أعتقد أن أصدقائي لو وصفوني للأخرين ممكن يقولون أني شخص مرح ودايما أضحكهم. بس بنفس الوقت يعرفون أني طيب وأساعدهم وقت ما يحتاجون. أكون دايما صريح معهم. يعني مأني شخص معقد لكن في نفس الوقت ما تقول كذبي الصراحة. وأكره الناس الكذابة.